In nu kunteyo mayo chi kasi nti´i ñayivi kanteva´a chi kanu ja kunteyo mayo ore ntinu kiñiyo sava jito yo no vaani kentoyo jin in sama ntakiñuyo.